Ba bisí sɩ náŋtɔnɩŋɛ, kʋtʋlʋkpɩnaná dɩɩ varíyá mɔɔ, bʋ róó mí, bʋʋmí álámɩná akpowáa? Abéé bʋʋ mí álámɩná fɛñsɛɛ? Ŋsɩ baa tɔñŋá sɩ kpɩnɛɛ sɔɔlí álámɩnáa? Máá kpá sɩ ɩíɩɩɩŋ! Bíɩ ŋ várɩ kʋtʋlʋkpɩnɛ ŋmíɩ ŋñná bʋ seriya. Baáa várɩyá asísɛ, baá yúku baá lísɩ bʋ seriya, baáa várɩyá vaásɛ baá yúku baá lísɩ seriya, baáa várɩyá memise, baá yúku baá lísɩ seriya. Bíɩ ŋñ várɩ kʋtʋlʋkpɩnɛ dziró ŋñ yúku ka ná sɩ ŋmíɩ aséé kʋtʋlʋkpɩnɛ ñŋ bʋ dzɩñnɩ tɛlɩ, bʋʋ dzɩñ nɩ tɛlɩ bʋʋ sɔɔlí nɩ kakɩ ŋɔɔ bʋyáa bʋ tá dzɩŋ bɔɔ. Ŋnáa? Gɛ ásiyaá málásɩ álámɩná kakɩ, lɔ asíya wɛ kaá sɔɔlí álámɩná, lɔ bʋ wáana mɔɔ, bʋ wɛɛyá bʋ wɛná dɩ kazɩŋasɛ bʋwɛ ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ, ŋʋrʋ wɛ ɔɔ talá bóre mɛ dza kadzémɔ, ɔtá yɛ bóre álámɩná boé amá kʋtʋlʋkpɩnɛ bʋrʋ wɛ ɩ bóre mɛ, bʋʋ sɔɔlí, bʋʋ málásɩ tʋna, baá léé tɔna wɛ bʋʋ- kɔní ka la kaa málásí kaa sɔkɔ ŋdzaá kpóó. Ŋñná sɩ bʋ lékireé fɛ naí, ŋnáa? Nañtɔ róó sɔɔlí álámɩná. Gɛɛ barɩ wɛ kedzimbire tá sɔɔlɩ bɛ bɔɔ. Tʋnaá várɩ kedzimbire bʋtáa gbalí bɔɔ bʋʋ sɩwʋ bʋʋ dáŋ, bʋʋ váŋ, <hesitation> bʋ táa taa yɛ, bʋtáa yɛ fɛɩ alɩbáríka bɔɔ, ŋnáa? Tɔɔ bíɩ ɔ wɛná kedzimbire dí lɔ abéé ɔ wɛná ɔɔ várɩ bʋ kpínɛ, lɔ ɔ mɔsí ka fɛ ŋʋrʋ sɩ dɔkʋ fɛmɛ ŋsɩmɔɔ, ŋñná ŋʋná dzá bɔɔyɛnɩ, bʋʋ sɔkɔ. Bʋ sɔɔlí ŋʋná vanɔɔɔ dzɛ. Ŋnáa? <noise> Ɛɛɛ vaáa, bíɩ ŋɔɔɔ varíyá kɛ abéé ŋɔɔ tɔmɔɔ báásíyá dzʋ kɛ pááá, ñŋ tʋna líɩ yáa kʋ fɩlíɩ tʋna lí kala fʋwa abéé ɔ lá ɔ táa lí dziró, ñŋ ɔʋdzʋ lɔ vaáa náɩ mɔɔ, ŋñná kaá foééyá gbáráŋ-gbáráñ kaá ɖʋñ kaá ɖʋñ kaá dzekéti ka dziiwo, kaá ɖʋñ kaá ɖʋñ kaá dzekéti ka dziiwo káá sɔ. Bʋ dé fɛkɛ bɔɔ ká náa í. Ŋnáa? <noise> Mɩnɛɛ bʋwɛɛdzɛ mɩnɛ lɔ ŋñná sɩ báa lé, vaáa ká lɔ ka sɔɔlí ká yɛ kaá kpɛkɩ í. Kaá bɛlɛkɩna í kaá ɖʋñ kaá bɛlɛkɩna í, ka sɔɔlíɩ dzɛ. <noise> Bíɩ ka tá sɔɔlɩí bɔɔ ŋñná ka táa taa kpɛkɩí bɔɔ. Álɩ ŋ tá dzɩŋ bíɩ ɔɔ bíɩ ɔɔ kɔní ŋsɩmɔɔ, bíɩ ka ná ɩ kaá gbosiií yá gbóo gbóo gbóo gbóo. Mɩnɛ kéé féŋuná ró wɛɛ dzɛ, mɩnɛɛ agbowá wɛɛ dzɛ, tɔɔ fʋlaŋɖɩñbaa varíyá ba náŋɛ mɔɔ ba dzɩñ séé baá yɛ ba báa bé. Ŋnáa? Ba náŋɛ tʋrʋ, tʋ sɔɔlí bɛ, baáa téñŋá tí, tʋrʋwɛ tʋ tá sɔɔlɩ bɛ bɔɔ, amá bá dzɩñ séé baá téñ bɩ go. Ŋnáa? Kʋtʋlʋkpɩnɛ dziró bɔɔ baa varíyá abéé nañtɔ dziró bɔɔyɛnɩ, tʋwɛ tʋʋ sɔɔlí álámɩná, mɩnɛɛ kʋwɛɛdzɛ. Bʋká tʋrʋnɩŋɛ wɛ tʋʋ mí álámɩná akpowáá tʋrʋwɛ tʋ táa mí álámɩnáá akpowá bɔɔ. Tɔɔ goóreé ma dzɩñtɔɔ taláaá dzɛ éé.